يا خويا أنا <hesitation> الحس لي منقدرش نرقد فيه هو حس ال- الموطوات، ساعه ذيك موطو ذيك اللي طرطر هاذيك، كي نجي نعود راقد يجو عاقبين عليا من التاقه ويطرطرو هكذاك شوفو ضو مانيش شايفو، نعود نقول يا ربي ان شاء الله طيحه ان شاء الله طيحه طيحه طيحه انا نفرح نوض نقول لهم غير كيما هاك مادا بيا يطيحو الخماج، ها ودي نتا الناس راقده تجي تنوضهم.